Aotra, dimy, folo, dimy amby folo, roapolo, dimy amby roapolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimapolo, dimy amby dimapolo, enipolo, dimy amby enipolo, fitopolo, dimy amby fitopolo, valopolo.